Bueno canejs saman somapier este cuen mi color loque satar conocer sanapierj, este nicans, na tiek, nan nanborg, nanbord, este color este micans color latieg color nambourg color. color, de color nambord aguey apeingay cor negro, alok color negro. alok color amarillo, alok color juera mas color amalok, color azul. color eshte cueloalojli color, color blanco, color naranjado, color meawande, meawand color por eso atokey aguey mi este meagueys timosna pienj ganeypiort meawuand de perguey ombeyajs puej meawuan puej color deloke ondoymapiej aliet ti mona piet itimana shilok grabado adokey para mi lambaim ti pagina de internet tu guiñei mos pues ñiguies palok grabado guey anok recuerdos mos este de tal fecha cam manlandom enmiliet mi ambajt aguey meumbiyash cos dio.